Bajon iportabël dooţ cí ucak de, iportabël iko cíţ ucak. <hesitation> Uler bajon kay iportabël cíţ. Áa diman áa dulaban pëjá uletar cúun iportabël bukal ucak nampicí anduka weli acënţul cúun bajon ţí uwínjí. Ndank kay iportabël duka yuŋ cí ngëmitera bañaan bëliyëng tú cína dí uportabël. Nanká yí pëleenţ ná ñaan nëleenţ nul dí uportabël bëteeyëlër, umitera ñaan kapëwëlu koolan dí uportabël. Kon náfá uportabël ţí uwín njí. Yank daŋ ţí uwín njí kay iportabël cí yuŋ ndank upaţ káaţ pëcí ţí bací ţí abako naŋar portable. Ţí jamano ndank dí iportabël cí yuŋ ná ngëtele fok bañaŋan iportabël baleempëna ţí uwínjí.